په کینیا کې اساسي خواړه «اوګالي» دي، چې د جوارو یا غنمو له اوړو نه جوړېږي. هلته «نیاما چوما» چې د کباب غوښه ده، ډېره مشهوره ده. د کینیا پخلی ساده دی، خو د ځایي مصالحو او طبیعي خوندونو سره ډېر جذاب دی.